komiði sæl á morgun verða hundrað ár frá gosinu mikla í Kötlu Katla er talin

hættulegasta eldfjall á Íslandi ekki bara vegna

en Katla heillar okkur líka það eru til um hana spennandi sögur og við erum búin að vera að bíða eftir henni í marga áratugi á morgun verður haldin mikil ráðstefna um Kötlu í Vík í Mýrdal þar

margir helstu sérfræðingar landsins um þetta fræga eldfjall hingað eru komin þau Bergrún Arna Óladóttir lögreglustjóri á Suðurlandi velkomin takk Bergrún ég ætla að byrja á því að spyrja þig Katla hefur að meðaltali gosið á fjörutíu og sjö ára fresti undanfarnar aldir en á morgun eru liðin hundrað ár frá síðasta stóra gosinu er vitað hvernig stendur á þessu í raun er ekki vitað hvernig stendur á þessu en þetta er ekkert ekkert nýtt í Kötlu og ef við horfum á gossögu Kötlu þá hafa alveg verið svona löng goshlé áður þannig að nei við vitum ekki hvers vegna hún situr svona á sér núna en þetta er ekkert nýtt nei

sennilega orðið lítil gos í jöklinum hvað nítján hundruð fimmtíu og fimm

skýring að það hafi komið þarna en bara ekki komist upp úr ísnum nei ég myndi ekki segja að mér fyndist það sennileg skýring vegna þess að það sem við þekkjum úr

er sem sagt bara gosin sem komast upp úr jöklinum þannig að þessi litlu gos sem hafa þá ekki farið upp úr jöklinum við höfum þau ekki í sögunni sem fer lengra aftur í tímann þannig að akkúrat þessi hegðun ertu með einhverjar skýringar á henni

einhverjar nýjar kenningar

ég er búin að vera að vinna við Kötlu frá því árið tvö þúsund og þrjú

er gjóskulagafræðingur og það sem við gerum er að taka sýni af gjóskulögunum og við höfum efnagreint þau og niðurstöðurnar sem við höfum fengið höfum við túlkað á þann hátt

Kötlu sé að breytast og hafi verið að breytast og við í raun höfum séð sex breytingar á síðustu átta þúsund fjögur hundruð árum og það eru svona hvað á ég

tveir heilir

að

það byrjar sem eitt kerfi og þá er eins og

hún fer hratt upp í gegnum skorpuna og svo þróast þetta kerfi yfir í að vera svona syllur og gangar eða kvikupokar undir eldfjallinu sem gýs úr og það þróast svo yfir í að vera kvikuhólf gýs úr og þetta svo sem skiptir ekki máli fyrir almenning en það sem er áhugavert er að það er hægt að tengja níu hundruð þrjátíu og níu þá höfum við verið með svona einfalt kerfi

og þá er lág

gjóskufallstíðni eða ekki ekki mjög mörg eldgos miðað við það sem við þekkjum úr sögu fjallsins og ekki heldur svo mikil

aftur á móti hraungos líka eins og Eldgjárgosið sem var við erum sem sagt í þessum fasa núna það kemur hratt upp úr úr jarðskorpunni og upp í en það eru einhver merki um það að þetta sé mögulega að breytast þetta eru bara gögn sem við erum bara rétt að byrja að skoða þannig að þetta eru bara vísbendingar en það virðist vera að löngu

þeim tíma þegar

að breytast og nú erum við komin með hundrað ára

og gangar fari að myndast undir undir eldstöðinni og ef það fer að gerast þá svo sem er áhugavert að fylgjast með því hvort að þá ætti gostíðni að fara að hækka og þá gætum við líka farið að sjá ef við erum með svona poka úti um allt undir

undir

verða á mismunandi stöðum innan og þar af leiðandi gætum við líka farið að fá hlaup ekki bara til austurs

eins og við höfum verið að sjá á sögulegum tíma heldur líka til vesturs en þetta eru allt bara

sem er að gerast á næsta ári

tíma já nákvæmlega og hérna það sem við þekkjum þessi þessi einföldu kerfi þau hafa verið frá sex hundruð og fimmtíu og upp í átján hundruð ára löng og núna eru

ellefu hundruð ár í þessu kerfi þannig að þetta þarf ekkert endilega að vera að gerast á morgun akkúrat algjörlega heillandi Kjartan þú berð ábyrgð á almannavörnum á þessu fjöruga svæði á Suðurlandi

hættulegasta eldfjallið á svæðinu það er nú alltaf matsatriði hver er

náttúrulega með nokkur eldfjöll þarna Heklu sem getur komið hvenær sem er og

síðan höfum við verið með Öræfajökul núna sem hefur verið að láta kræla aðeins á sér síðasta síðasta árið og gos í honum geta verið mjög alvarleg þannig að ég ætla svo sem ekki að fara að flokka Katla er vissulega hættuleg og síðan erum við líka með það sem við höfum verið að berjast við og það er bara hreinlega umferðin við höfum

með mjög alvarleg

og það reynir líka á okkur í almannavörnum já það er nú kannski bara ágætt að setja þessa hluti í samhengi að

hættulegasta sem við stöndum frammi fyrir þarna já þar er fólki að deyja já hvernig erum við samt búin undir Kötlugos á þessu svæði við höfum verið sko það má segja ég kem þarna á Hvolsvöll tvö þúsund og tvö og þá förum við í að gera þetta hættumat fyrir Rangárvallasýsluna og síðan var því haldið áfram fyrir Vestur Skaftafellssýsluna og þá eru gerðar þessar af hlaupunum áður voru til ýmsar viðbragðsáætlanir og stórar æfingar á svæðinu svokallaður

og þá fórum við á

við höfum unnið þessar

og rýmingaráætlanir með íbúunum við lögðum það líka upp að við erum með marga litla fundi þannig að þetta fólk þekkir landið miklu betur en við og við reynum að láta fólkið eiga áætlanirnar með okkur þannig að þetta sé sameiginleg áætlun þannig unnum við þetta fyrir

Eyjafjallagosið og virkaði mjög vel og þannig

erum við að vinna þetta sama fyrir Kötlu hafa ýmist komið undan í norðvesturhluta Mýrdalsjökuls Sólheimajökli

í austurátt og við skulum sjá hvernig búist er við að hlaupið komi það er talið líklegast að hlaupið kæmi þarna niður er það ekki í átt að Vík jú það hefur komið síðustu þúsund árin eða síðasta hlaup sem kemur niður það var átta hundruð tuttugu og tvö

síðan hafa hlaupin komið niður Mýrdalssandinn og það eru yfirgnæfandi líkur fyrir því að það komi þar bæði það hefur skeð síðustu þúsund árin og svo líka sú hreyfing sem hefur verið í jöklinum eða það svona þegar hann hefur verið að

allir innviðir

til að taka við svona viðburði til þess að allir séu tilbúnir þá þarftu stöðugt að vera að þú þarft stöðugt að vera að fræða fólk og við gerðum það árið tvö þúsund og fimmtán eftir að embættið var stækkað og lögreglan tók yfir allt Suðurland þá fórum við í samvinnu við sveitarfélögin og réðum sérstakan starfsmann í almannavarnir og hann er í að þjálfa bæði

við erum líka að fara og hitta íbúana og síðasta vetur þá höfðum við sérstaka

í hverju sveitarfélagi og erum að vinna að viðbragðsáætlun í hverju sveitarfélagi sem eru

við samfélagslegum áföllum sem sveitarfélögin geta notað við hverju sem er í sjálfu sér þar með talið Kötlugosi og þá héldum við um leið fræðsæufundi þá áhættugreiningu með lykilstarfsmönnum sveitarfélaga og

og síðan héldum við íbúafundi þar sem við kynntum bæði lögregluna almannavarnir og fengum síðan Veðurstofan var með mjög góða kynningu á

og um leið hvað væri svona helst í gangi í náttúrunni hvenær mætti búast við Kötlu og Heklu og þessu þeir segja okkur það nú aldrei nákvæmlega og síðan vorum við líka með Viðlagatryggingu sem er víst búið að skipta um nafn á og þeir kynntu okkur hvað væri tryggt í náttúruhamförum og hvað fólk þyrfti að gera til að hlutirnir væru tryggðir já ég heyrði einhvern tímann að íbúar þarna í þeir hefðu hvað rúman hálftíma til

þess að rýma ef að já þeir hafa stysta tímann það er svona það koma minni hlaup niður

Sólheimajökulinn jökullinn er frekar þynnri en þau hafa hins vegar mjög skamman tíma frá því að við gerum þessar áætlanir tvö þúsund og sex og æfingar og annað slíkt við erum að horfa á gjörbreyttan heim þarna erum við

komin með mjög mikið af útlendingum ferðamönnum og maður horfir stundum á þessa útlendinga eins og við getum flokkað

eiginlega flokkað þá með þrennum hætti það er starfsfólkið sem er þarna og við höfum verið með fundi með þeim til að fræða þau um Kötlu og eldgosin og hvernig viðbragð er og annað slíkt síðan erum við með skipulagðar ferðir eins og á Sólheimajökul og annað slíkt þar sem þú ert undir stjórn ferðaþjónustu sem ber ábyrgð á fólkinu og hugsar vel um það og við höfum fundað með þessu fólki og treystum því fullkomlega það þekkir þetta svæði mun betur en við liggur við og síðan erum þessa frjálsu traffík sem er svona erfiðast að halda utan um þess vegna verðum við til dæmis að treysta dálítið mikið á vísindamennina að þeir gefi okkur eins góðan tíma og við horfum líka á það

Katla fer eitthvað að hósta þá verðum við að vera tilbúnir að loka kannski þarna ákveðnum ferðamannastöðum sem eru í mestu hættu bara því að við ætlum ekki

já ég vil bara að allir bjargist það eru hreinar línur en Katla gýs eftir klukkutíma eða eftir tvo úff ég er ekki rétta manneskjan til að spyrja að því en við verðum bara að gera okkar besta það er náttúrulega flott vöktunarkerfi þarna í kring sem að Veðurstofan sér um og hérna vísindamenn eru alveg á tánum og það er verið að fylgjast með þessu vel og vandlega þannig að vonandi eru íbúar á svæðinu í svona stöðugri viðbragðsstöðu eða eru allir bara

frekar svona slakir þeir eru frekar slakir þeir eru bara aldir upp við hliðin á Kötlu og það er búið

hún sé að koma síðustu þrjátíu til fjörutíu árin sko þannig að þetta fólk viet af henni en það sefur alveg rólega og annað þess háttar

en hins vegar vil ég aðeins út af vísindamönnunum sko þar sem við höfum verið að vinna mjög náið með vísindamönnunum og það sem hefur verið að ske líka í þessum eldfjöllum ekki bara Kötlu heldur Heklu og Öræfajökli og annað slíkt það er sífellt verið að bæta við mælitækjum við erum að fá sífellt meiri upplýsingar og þær eiga kannski að segja okkur í framtíðinni að við fáum meiri fyrirvara við leggjum mikla áherslu á það að vísindamennirnir komi og hitti íbúana og og kynnist þeim og ég heyrði til dæmis á Veðurstofunni Kristínu Jónsdóttur sem kom á allar

þessi tengsl við fólkið af því að

komið með upplýsingar líka til þessara stofnana akkúrat Bergrún sjónir allra beinast að Kötlu sérstaklega núna á hundrað ára afmælinu en það eru náttúrulega svo mörg önnur eldfjöll á þessu svæði Hekla og Eyjafjallajökull og Öræfajökull og Vestmannaeyjar eru vísindamenn mögulega að eyða of miklu púðri í Kötlu nei ég myndi ekki segja að það sé hægt að eyða of miklu púðri í hana við verðum bara að gera okkur grein fyrir hættunni sem að öll þessi eldfjöll sem og verðum bara að vera á tánum og fylgjast með þeim það er ekkert sem segir að að Katla geti ekki farið að gjósa núna þó að við séum að fylgjast mikið með Öræfajökli þannig að auðvitað þá eru fyrir þessu öllu og ég er ekki að segja að Katla muni gjósa á morgun við munum örugglega sjá aukna skjálftavirkni og alls konar

við verðum samt að fylgjast með þeim og við getum ekki Kjartan náttúrulega verið talað um öskufall og öskustrókinn sem getur truflað truflað flugumferð og allt svoleiðis en hvað með bara öskuna sem fellur niður á landið getur hún sett meira strik í reikninginn en við höfum gert ráð fyrir

til þessa við þurfum að taka tillit til hennar svolítið við rýmingarnar sjá hvernig vindáttin er og hvar askan er að koma niður það líka hún getur stytt tímann sem við höfum til athafna svo þurfum við líka að horfa til þess sem við lærðum svolítið í gosinu

vera inni í þessari ösku er ekki gott fyrir nokkurn mann þannig að við horfum svolítið á þau svæði

sem ekki þarf að rýma vegna að fólkið sé aðstoðað við að flytja af því ef það vill af slíkum svæðum já eins og í Skaftártungu til dæmis akkúrat bara á barða og Katla gjósi núna meðan þú ert í þínu embætti ég ætla nú ekki að

því ég væri svo sem alveg feginn að vera laus ég hef enga tilfinningu fyrir því ég treysti bara á vísindamennina og þeir telja líklegt að hún komi einhvern tímann

hún komi aldrei en hérna við reynum bara að vera eins tilbúnir og við getum hvað segir þú Bergrún ja ef að módelið sem að við erum að vinna eftir þá hérna taka kviku eða syllurnar og gangarnir við og gostíðnin eykst en hvenær það mun gerast á morgun eða

sjö hundruð ár ég veit það ekki það er svolítið langur skali það verður fjallað ítarlega um þetta á ráðstefnunni í Vík í Mýrdal á morgun og svo er rétt að minna á heimildarmynd um Kötlu sem sem Lára Ómarsdóttir gerði núna og var sýnd hérna á sunnudaginn var en við ætlum að segja þessu lokið hér í Kastljósi í kvöld við verðum hér aftur eftir helgi á mánudaginn kemur á sama tíma og venjulega nítján þrjátíu og fimm veriði sæl